أكثر شخصية تاريخية <hesitation> عجبتني على اللخر هو يعني سليمان القانوني، <hesitation> في الإمبراطورية العثمانية؛ لإنه كيفاش قدر شخص واحد، وإمبراطورية واحدة تسيطر على العالم الكل -في- <hesitation> في العصر هذيك، هذيك يعني كانت لي من الحاجات اللى أعجبت بيها، والحاجات اللي حسيت روحى ملهمة، القوة، والثقة في الروح، كيفاش يعنى <hesitation> خليتك تسيطر علي العالم الكل، هذيك أعز حاجة.